وفي الحقيقة هما بجوج مرتبطين ببعضم إذا كان كل واحد كيسعى يحقق السعادة الشخصية ففي المحصلة في النهاية عنأديو لسعادات متشابكة مما يأدي لسعادة المجتمع، ولكن في بعض الأحيان كتعارض المصالح ديال كل شخص وبالتالي كيكون عندنا مجتمع كيعيش واحد التناقض، ولكن خص يكون واحد التوازن ما بين السعادة الشخصية وبين الاسهام في الاسعاد ديال المجتمع والمساهمة في المجتمع ، كيكون واحد التوازن، نحاول نسعد راسي ولكن في الحدود لي كتأدي ، أو لي مكتأديش للإضرار بالآخر. وهنا كنحققو السعادة ديال المجتمع كامل.